Juánhå jnanà nonê guiohà sùà meinhâ mønâ tøhê jiuå tsaíã zianã sùà meinhâ mønâ tøhê jiuå tsaíã guiohà mønâ lùã iâ jouà manâ jahà laã jánhå taã ziaã mùnã mønâ lùã iâ jouà manâ jahà laã mønâ lùã laå mønâ jiánã jmaønâ guióå nénâ tùhå nénâ laã manã ziaã bahâ mùnã laå çónhã mønâ taã manã ziaã mùnã jenè jnanà laå çónhã mønâ çaã çuúnâ jnanà jmonå ziánâ jnanà saøå tsøã jnanhà mønâ tøhê mønâ tøhê jiuå tsaíã guiónà jnanhà saøå tsøã jnanhà çiónhå ouã monà ouã çuúhã juáhã jnanhà ouã çuúhã juáhã jnanhàtùhå jauà jmainå ouã çuúhã jonã ziaã iâ lù çuaã jmaønã iå jonã søã niounhå ziánâ jnanà iã saøå jnanhà mønâ lùã laã çónhã mønâ duunã jnanhà laå çónhã mønâ minhå jnanhà guiaâ taã ziaã jaå mùnã taã ziaã jeinhâ jiaè mùnã jánhå taã juøå guiâ jánhå taã juøå guiâ lahê guiâ tùhå nénâ laã iã jonã saøå ziánâ jnanà mønâ lùã ouã çuúhã jonã bahâ ouã çuúhã jonã iå jonã çínâ tsaíã guionâ jnanhà çínâ tsaíã guionâ jnanhàninâ juáhã taã çínâ tsaíã guionâ jnanhàninâ juáhã taã ziaã ouã çuúhã jonã jmonå ziánâ jnanà mønâ lùã mønã loê teinã jonã iã saøå tsøã jnanà lahê tanâ janã jnanhà manã loê çóâ çuuã laøã jonã iã jonã jmonå ziánâ jnanhàninâ juáhã einã jnanà søã júhã jnanà nonê Júhã jnanà júhã jnanà çóhã taã çianå aíhå jmaønhå baâ lohå ziánâ jnanà zaùhà çuoã jonã lohå zaùhà çuoã nainhå laúnâ jnanhà mønâ lùã jmaønhå jmaønhå ziaã iã laà bahâ jmaønhå minhà çoå juáhã jnanhà tùhå jauà jmainå guiónà jnanà jmaønhå minhà çoå jonã iã jonã jmonå ziánâ jnanà mønâ lùã tónhã tsøã touã laúnâ jnanhà iã jonã çínâ júhã jnanhà mønâ lùã çínâ júhã jnanhàçiónhå iã jonã tùhå nénâ laã nénå juøè tsouã jahå tiuã jmonå laã jonã tùhå nénâ laã guiaâ manã çóhã mùnã bahâ tsouã guiohà ùnhã mùnã bahâ tsouã guiohà jmaønâ guióå nénâ bahâ laã siâ juánhã jnanà laã jmonå ziánâ jnanà laã nenã mønâ tøhê taã ziaã jmaønhå nénå jonã tohå ziánâ jnanà vaporut jínã tsøã zaùhà çuoã nenã çuóhã nainhå laúnâ jnanà iã jonã guehå guùhà aâ nainhå laúnâ jnanhà iã jonã çínâ júhã jnanhà laã nenã bahâ jmonå tsouã iâ laà mønâ lùã guióå nénâ laå nenã bahâ jmonå tsouã nounhå tsouã tsùã éhã jmónâ tsøã mønâ tùhã tsonâ jonå zøê tsouã laå nenã bahâ lùã iâ jouà manâ jahà laã laå nenã bahâ jmónâ jnanhà laã nenã jmonå láhåjønè tsouã laã nenã jmonå ziánâ jnanà mønâ lùã laå nenã jmonå jnanà jmánhå ronà tùhå nénâ laã mønâ tøhê júhã sùà meinhâ jonè jnanà tónhå jnanà mùnã jmaønhå jonã lauê sùà meinhâ jonã çíâ mónå guiohà tsøã jonã tiuã júhã tsøã jaå líã Laå nenã bahâ jmónâ jnanhà jánã laå nenã pahâ çounã nenã bahâ lùã iã juánhã jnanà tùhå joà guiohà iå lùã tsouâ nenã lahà tøhê jiuå tsaíã mønâ tøhê taã çínâ tsaíã tøhê júhã tsøã mønâ tøhê çuhå chiê tsouã çounã neinâ bahâ nenã laã enã ahâ jmónâ jnanhà çounã nenã bahâ iã juánhã tùhå nénâ laã tanâ laã manã guiâ juøå carretera laã manã çaã zønå bahâ iã jonã jánhã taã iã jonã jmónâ jnanhà mønâ lùã laê juánhã jnanà guiohà guiohà remedio casero raã juáhã tsouã guiohà tùhå jauà jmainå láhà iã jonã nénå tiuã iã jonã jmánhå jmonå tsouã tùhå nénâ laã tùhå nénâ laã manã jmonå tsouã guiohà tanâ laã aâ juøå carretera nenã zihå niunà taã mùnã iâ laà zihå niunà taã mùnã iâ jouà laã søå jouå tsouã niunà taã mùnã søã janå tsouã jonå mønâ tøhê jiuå tsaíã mønâ tøhê júhã tsøã mønâ tøhê çuhå chiê tsøã mønâ tøhê eã lùã guiohà tsùà meinhâ láhà çounã manã søã jouå niunà taã mùnã bahâ tsouã guiohà jánhå tiuã tsouã mánhå zoúnâ çóhå iã mønâ çóhã tsouã guióå nénâ jonã lahê mønâ jmonå tsouã guióå nénâ jonã niunà tøã mùnã nonã manã çuéâ tøã mùnã mùnã ninâ juáhã taã ziaã mùnã niunà taã mùnã nénå jonã jmonå tøã mùnã siã çuéâ tsøã receta jonã tsoè tsouã sùhå láã mùnã guiohà farmacia guiaâ manã ziaã farmacia tùhå nénâ laã manã tionà farmacia iâ jouà manâ jahà laã Jánhå tiuã tsouã mánhå søã niounhå eã niónhã sùà meinhâ ùnhå sùà meinhâ lùã iã naunã dehâ ouã dehâ tiuã iã nenã mánhå niónhã iã laã bahâ manã nounhå tsouã guiohà tùhå nénâ laã iã guiohà taã juøå bahâ iã jouå tsouã niunà taã mùnã bahâ iã janå sùà meinhâ tsaã jouå tsouã iâ lùã farmacia iã nenà bahâ manã tsóâ tsouã guiohà jmaønâ tùhå nénâ laã çiónhå iã nenã bahâ manã søã eínã guiohà sùà meinhâtùhå nénâ laã çiónhå iã nénâ bahâ manã eínã júhã tsùà meinhâ jiuå tsaíã sùà meinhâ tauè sùà meinhâ láhå jøè neinâ nenã lahâ farmacia nenã bahâ manã tsóâ tsouã nenã bahâ juánhã jnanà çounã nenã bahâ siâ juánhã jnanà tùhå loúã nénâ laã guiohà iã nenã